Mah, pe coxinâ d'attressi ghe n'é tanti. Gh'é a f- Ben, voeiva dî a forçiña, ma a forçiña a no se deuvia pe coxinâ. Gh'é i cuggiæ quelli da-da suppa, dimmoghe. Gh'é i cotelli, i cotelli pe taggiâ a carne. Gh'é <hesitation> i taggioei. Pe ciascheduña cösa che un o veu fâ beseugna deuviâ çerti strumenti e basta, a l'é coscì.